اكتر شهر حار في ديريتي، هو شهر سبعة وشهر تمانية، شهر يوليو وشهر أغسطس، وأبرد شهر هو شهر يناير، أما من ناحية الرطوبة أشهر الصيف عادةً إهي رطبة، وأشهر الشتا تكون جافة.